الرياضة اللي بتحتاچ قوة بدنية وايد كبيرة مثل رياضة المصارعة ورفع الاثقال ، أيضا الچري لمسافات طويلة لإنها بتتطلب بناء كتلة عضلية ضخمة ، اما الرياضات اللي إنت بتحتاچ قوة-قوة بدنية اقل زي الشطرنچ زي السباحة لإنها بتعتمد اكتر على التفكير والتركيز مو القوة العضلية.